io chine io zany, io ny fivoara tena hoe naharitry indrindra tambony tany teto, efa nisy io dimanjato sy telo arivo taolasa tagny fa nisy io Chine io